Este äj wä'npa't koya' pero winta'nhojtyi, ka winta'nhojmä nta tyonpa, tyonpa tuka jama', maksyku jama mientres ka'nhanhäpya, cebolla tambien tyonpa pero katä jakwe'nupap nta'p tyonpa, tuka, maksyku jamtyiyä tyonpa entonce junpä'pa, tambien papa'i tyonpa cuatro dia <hesitation> tuka jama, maksyku jama tyonpa wa'kutyä wä'nu, mosa jamtyiyä entonce putzni'tzäkpa y chayote'i igual, jetij nta tyonpa wa'tyä wä'nu, jejtzyeti tyonpa tuka' jamtyiyä, maksyku jamtyiyä wakutyä wä'nu, solamente ka tzamyajupä masap tyonpa, tambien este zanahoria'i tambien tyonpati ja'kutyä wä'nyaju pero jana refri nta tyonpa.